Ndikka seinugo umaatore dow seyo goddo goto. Ngam to ummatoore duddum seyi, duniyaaru mai heban jonde jam je wakkati sedda amma to himbe do suni ko hatoi wartan fitinaji on tan.